Pos mos passa comu conas sartenis, que sedría mu políu el guisal tolos días col gas peru aluegu conas priessas i cona edá, pos el poel ganal tiempu s'agraleci. Assinque la indución hunciona mu bien i mu ligeru i los pratus mos quean mu aparentis porque tamién es ciertu que pueis controlal muchu más el guisoteu. El gas alas vezis ai de sel mu cudiosus i cola inducción la calol se reparti bien por tol pucheru.